Oire ragai vovutaroavao oaia vearopievira toupaveira vo iva opesiaro, oire evo vuta sovaraia ari evoava okorovivu rirokovorovi-rutu purarivere ita uvare riro kaekae vutavi a eva. Uvare vosa vi ovitoaro toupareve vo tarai oupatapi ari eraiaita pugupauvere oire evo vutavi-iaita oaia kovoaravi purarivere evo vutaia. Vatatoposiaita vavosiore iva rovoaro. Vatapopo paoro avauvere evo vutavi-ia. Riro vokivi taporo evoa purapapiro veira evoa iva opesiaro. Eisi-ita evaravi auepaoro avauei ari rirovisi vi-ita kovoro avauei vavoisioreita tueoro uva eva, eva oa eisita tavipavoi oisio ragai vovutavi aroa eva oaia riro kaekaevisi-vi reareaoro urioravere, eakero vipa. Uvare evoavi vaita riroavi rorua, aueia toua, eeke? Vosa riro kaekae visi avapere toua. Evo vutaia pouvirosia oaia oavuita puravere uva ragai vovutaviaroa eva oaia toupaveira, vutare tuepaoro oaia oavu ita purapa.